<hesitation> kotaq chee' wat'aliim wach re' re' la janaj b'eh re' qa'b'eh loo' tambor b'eh y janaj tuhkuur y chaj y la k'insiis